Ana wooɗi jaati. Sabi daabaji du mburi golirɗe yimɓe. warɗe daaba wanaa huunde ana saaboo dun beɓoɗa andal nafoowal. <hesitation> aywa, annduɓe dabbaaji ɓe, ɓe mbaawi hokkude sifaaji kurɗi e majjum.